العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة له تكون مريحة. يعني أقدر أريح عقلي وجسمي. أحب ابدأ اليوم بنوم طويل. بعدين أروح مكان هادي مثل البحر أو منتزه. أتمشى وأستمتع بالجو. بعدها أحب أقعد مع الأهل أو الأصدقاء على غداء خف واتمتع بوقت. راح بعيد عن الضغط في المساء أقرأ كتاب أو بتابع فيلم مريح, وأنام مرة اخرى.